Oli babé éséfuno wanja uŋa yo nukaan; siin uŋa yo bu gataas, gataso, gataas usamata, gataas sibool, ésuus ukarari, ésuus sikop, ésuus sirumbo, étaas guñéni min guséét. Wo wawé waan imimé wo nak guŋa néséfuno gukaan.